لا فالكلاب ماهيش أليفه على ااا إلي يربيها و فما كلاب أليفه رو رو صدقني ااا تقول خير منه عبد و هما أصلا معناتا يعسو على العباد معناتا أليفين أليفين لاكن أنواع في الكلاب أنواع فما نماش أليفه.